Avy ny fomba handanjalanjako ny sakafo misy hanitra sy ara-pahasalamana rehefa mahandro ho an'ny fianakaviako aho: rehefa manisy dipoavatra ohatra dia atao kelikely izay mety ho zakan'ilay olona mihinana azy lay izy; ary koa tsy adino koa ny sira, ny sira dia zava-dehibe eo amin'ny sakafo sy ny hanitr'ilay sakafo ary mety hiteraka voka- voka-dratsy ho an'ny fahasalamana.